Esa lua tol hata lima noi enhit enwal ensiwa fuutusa futusa elesa futusa elelu futusa eletol futusa elehata futusa elelima futusa ennoi futasa enhit futusa enwal futusa enhit futusa futlo, futlo elesa futlo elelo futlo enhata futlo enlima futlo noi futlo enhit futlo ensiwa futlo enwal futol, futol ele"esa futol en elelua futlo tol futlo elehtaa futlo futlo elenoi futlo enhit futlo enwal futlo ensiwa futhata futhata elesa futhata elelo futhata eletol futhata elhata futhata futhata enlima futhata ennoi futhata enhit futhta ensiwa futhata enlima enlima enlima.